Jokkondir ndiyam ngam sabu hokkondir moƴƴaare so tawii ƴellii sabu ndiyam ɗe. Miɗo waawi heɓugol lotion walla cream ngoni moƴƴaare. Ɓeydu ko nguurndam he skin ngal sabu, njiddaade kadi holla sabu gasa ɓuri. Ko feewde, waawataa hokka lotion ngam njiddaade fowrude sabu kadi waɗtude ndiyam e leɗɗi ngal sabu waawataa njiddaade sabu.